Naninuk yang au hi ndia na'de kofi, kofi ndia biasanya au taon ini pertama au ho'i oehanas au ahana oe ho oe nakadoto sone besak ka au a kofi a ho au taon lo mok dale ho basa sone besak ka au ini po'an lo mok dale ho au po'a oe a besak au eon besak ka da'di kofi.